Kartoshkani uzoq vaqt saqlash uchun uni salqin, quruq va qorong'i joyda saqlash tavsiya etiladi. Kartoshka mo'rt bo'lishi uchun havo o'tkazmaydigan qopqoqlarda saqlanishi kerak.